Shawara a tǐǐri kəna kěě ə ndə tíí tíí ən təə nəsəwa ə ndə shawara ɓan nasə tun na ngə auwe nge’kelek waiyi kemu duk bə kə ngaa tomba a tis hííya kaah a wu̍yo, mee ti hííya kaahwa a wíyo nə ko bíss kə ngə papa, ə ngə fom səksoko kama ma damuwara hííya kaah wa a wíyo nə ko biss kə ngə papa, əngə fom soksoko kama ma damuwara hííya kaah u nən kéésəwa a mara kaah ʌa mee ngə maꞌā mara kaah bə kə ngən ti fom lentenaɓa ko kausa ngə ti kad ma beta wa yabra ra ngaa nən keẽsə híi kaah ən shaawara baa tíísə pa ete tim yayi ngə ngēkelekwa nawe shawara kəns keẽ ba pa nəsəwa ɓaa keẽ nə mee mee ngən yau mee ngə kad kwalaari ngə se yab to puttǎǎdiwawa afon ngasə ngə an ma hankahya ciki duk bə bam səksə ba ya ngə fom ngase ndə an kurshandara ra a fom ngase ko ka hanbo lana sə pelelele a fanda a hanasə pelele a uru ngə yom ngə fom ndə an hankaliya mee ngə fom maaso naə duk bə peesə be ən fom damuwe talente isi kuma ɓaa pa nə shawara dīng ngawa nə səksə tinima ma síyo ra don nən war mee kənə wər bəkaba hê siu masiyo pa panshawa a mara kobaara ɓaa keẽ mə mee duk fer ngə yadə mee kə ngə fom bəka ma kabawa Ngə pəys yawo ngə too kobaa ngən tomsə kumu ma siyo sa ngaa sək ma siyo wara kobaa. Lumusuwa ale mee ndə kobaa lamusuwa ale mee ndə kobaa lumsa ngə teẽ ra, nga le mee ndə ko baa koɓaa lumusa, ngə pəts ngə teẽ ale mee kobaa lumu səba ɓə kwii hê pə ngə haa ua ɗura ngaa səkə bəka siyo siyo ndə shawara ka nəm sensə ɓaa panəsəwa, nən yau mee sən wo ma siyo ba ko a fer nawâ mee ka ngətí koɓaa nə ko pusapu rab ko pusapu tatən mee kam ngaa fom lumu nə ko pusapu wonon to pusapu wonon siyi ngə yau ngə têē bə ka a pusapu wonon siyi ngaa tiri bəku kə ngaa kəuba ko nga tiri bəka kə ngaa kəu ba ko nga tiri luktara pusapu wonon siyi a le sa duk fer ngən tomsə humuwa mee yi wo yi kwiin pusapu pu nə pə ngə haa pusapu tatən a ciki pə ngə haa pusapu tatən a ciki pu siyi ngaa sək bə kə ngaa sək ɓa, ngə pusapu, butu, rab ngən híí mee mīndu ngə sem, kwakwara, wonon siyo ngən fomsə lumu ma siyo mee yi wo yi maaso dən pə paɗəm amma ngə pəfa ngə haa pusapu wonon ngə tíísə lumu ma siyoware.